<hesitation> Antony ilàvan̈a karta fisomain̈a àby àby io zen̈y. Izy io zen̈y <hesitation> afaka an̈anaovana raha maro karà ataony man̈ano ramÿ e Beloty e! <hesitation> ino koa ma izy in̈y? Batay e. Misy an̈aran̈arany karà ze zen̈y fisomain̈a boaka amy karata.